أاكثر نوع ضوضاء يصعب عليه النوم هو الصوت العالي بشكل عام، خصوصًا مثل نباح الكلاب أو الأصوات المفاجئة مثل الضحك العالي والأصوات الحادة، كمان صوت التكييف أو أي جهاز يعمل بصوت مستمر بيزعجني يخليني صعب أنام، أما صوت الأمواج أو المطر بيخليني مرتاح كتير.